दूसऱ्या महा युद्धा उपरांत जर्मनी पश्चिम आणि पूर्व असे। दोन भागांत वाटला गेला आणि हे देश सोवियत युनियन। आणि वेस्टर्न पावर येंचो संघर्ष केंद्र झालो चव्वेचाळीस। वर्ष चाल्लेल्या या युद्धाक कोल्ड वॉर म्हटलां जातां। एकोणऐंशीकुण्णव्वत या वर्षां जर्मनी आपली सीमा। उघडली आणि या कोल्ड वॉर सोपायला।